Mi travaié l'ai cumincià che avìa cuindis ani, me prim travai al e stait, stait travaié tacà ai trapani ën fabrica, pöi l'ai travaià ën po dë temp ënt i magazin e pöi l'ai cumincià a saldé, saldé al e sempre staita 'na mia pasiun, infatti l'ai cuntinuà për cuarant'ani e pöi sun andait ën pensiun